Agar tovonda ovqat kuydirib yuborsangiz, birinchi navbatda, uni issiq suv bilan namlash kerak. Bu yopishib qolgan ovqatlarni yumshatib va olib tashlashni osonlashtiradi. Keyin, yaxshilab tozalash uchun yumshoq cho'tka yoki spatuladan foydalanish mumkin.